والله ماعندي فكرة اي قد الشخص العادي يصرف على الاكل بس يعني إلي عنده فلوس يصرف واللي ما عنده فلوس يطبخ في البيت على قده